Nyamdu je ɓuri marugo sadani lattan nyiri malori be takai gertogal, nyiri doya koh sokorah be takai ganda, saibo perpesu leɗɗe kishci bo awawan a faɗɗa bana ujunere shappanɗe joi yahugo ujenere shappanɗe jweetati koh jweenai